Lo más moernu de Tailandia ogañu es el moji sriracha, que mesmu la ponin ena propaganda dela teli. Se vei qu'es un cilimoji que le ponin al arrós peru tamién alas aburguesas i al pollu tolas cadenas estas de comía rápida, que no ligera. El Burger King i toas essas. Izin que ravia bastanti assinque amus a da-li un tientu que me gusta a mí que estea raviosu.